Pos... rálidamenti... es que no tengu ni peba... peru naíta, amus... Güenu, unus tíus míus i tamién una amiga mía i el su maríu huerun de viagi de novius endispués d'aconyugal-si a hazel un safari i una ruta pol país, i enos otelis en que estuvun namás les pusun comía uropea"... Quiciás qu'ena bienllegá? les pusun anguna bebía local o algu de hoziqueu i rafereu de pallí, peru... no sé....